Ye jome songuejongomu caj yomu jucon’o jucuto meco jucuto meco para que tsocpa cay este cay coshi onmeco coshi tsoco tjuyu porc juju oy cosuyo tung coso puec seto jue este oy tsoco juju cuarenta peso ca puec jue oy seto estrelladu porc metsoang metsoang tsoquijo oy juyupa ochi pues como que casa ca unge togay oy te juya ochi pues como que casa ca unge togay oy te juya ca congestetsocpa en esta eng torta cosa eng coso oy cebolla oy esta y ja muj apante ca tomate motso ca tomate oy sosso ca tongu oy gocpoguya oy oy gu gujo oy oy casa puwe ca tomate metsoang tugang ca tomate e cogu ca tomate ca este cay yaca oy chicopto ca tomate-jee y motso oy giwi oy oy oy cebolla oy oy cosa ca jeeng tong coso co ngam tsuyith, ya ca alas doce este como yom como costumbre cumpleaños tsocgomu tjuyu cumpleaños oy coshi chisucu oy minguyuwe ca este ca coshi moli Ca moli cab ti preparatsocsuco cab en coso de alas doce. Ca ange pues jay moguamu o coguchan ca ange coguchi en coso y pues yeji te tumo costumbre donde juti te jucto gamol atspa oy conuscopa ca ange pues este sabroso como touang tecsopa caso como campesigu como gente del campu como cumcuj ye gente togay te yegujupo teb otro modo en tsosuçhucpa pero yeji casa cosopa ye tumoy poy ñoji este o gutspa ange en yesmescucpa napa toj tsosjpa de alas doce pero tegi pipo dia pues este conjuntosu comonge conguijo te jucto o de cepi tascpa nede congato wa tasco te copi gamo oy pumi cajucuto wad este wejo cogutso nj pay joso cay ong pues can cushi cong coso cab este moli ca tumo tsocupa pera tsocuj tong congestosucpa como oj gocpogsihucpa preparatsocsuco poyonghucpa chilangchu cebolla y pues algu cebolla tomate y chilangchu y ellab tsocuj togay este para que camo am moli poy togay oy licuatsocsucpa pay oj gamo oy coljucupa ca moli tsocupa gocpogsucpa ca cushi tumo tsogujjo tumo suyu o gamojuscupa casuela capo oy caja ca cumpleaños cab pi tong coso tec de alas doce